Raha ny fazahoako anazy aloha mampiasa drôna amin'ny ady de <hesitation> tsy de misy olana loatry satsia efa miady moa zany igny na magnaiky lalàna anao na mandà lalàna de efa ady igny de zay ilaminany eo sady samby miaro ny tenany io, samby tsy te ho maty io samby mampiasa zay tokony ampiasainy eo, zay hainy fa mahavotry ny gn'ainy zany ampiasainy eo tsy mampagnino.